қайырлы кеш біздің подкастымыздың аты екі кесе
тұрақты жүргізушілері ұшқын сәйдірахман және мен белла орынбет
біздің бүгінгі тақырыбымыз әлеуметтік желідегі идеалдар бүгінгі қоғам құндылықтары
әңгімеге кіріспес бұрын мен бір оқиға есіме түсіп кетті де
кеше осы туралы айтқанда бір он бес жыл бұрын білесің ғой ардақты иә менің әпкемді мхм ііі мен ол кезде студент болатынмын ол да студент болды
сосын бір күні үйге кешке қарай келді де қуанып айтады мен мегада алматыда нұрлан өнербаевты көрдім дейді ммм
көргенде қатты жүрегім дүрсілдеп жанымнан келгенде амандастым дейді саламатсыз ба деп ол кісі де жымиды да амандасып кетіп қалды дейді
сосын мен қатты қызығып жүрдім де оған енді дәл осы оқиғаны мен есіме сақтағанға қарағанда мен бір күн емес бірнеше күн қызыққан сияқтымын соған
сол кезде мысалы мынандай бір адамдарда эмоция болады да қуаныш бір идеалын көріп қалып
жүрегі дүрсілдеп тіпті енді суретке түсу деген ол кезде болған жоқ әрине бірақ ондай ой оған келмейтін де еді өйткені біз үшін идеалдар керемет бір биік идеалдар еді
былтыр есіңде ме мен мәскеуде болғанда сен маған қағазды беріп жібердің мен ұмытып кеткен қағазды иә
сол кезде мен сол қағазды шереметьеводан күтір тұрдым да залдан ар жақтан самолеттен түскен адамдар ыыы залға келе жатыр бері қарай
сол кезде есік ашылды да тоқтар әубәкіров шықты мхм енді алып денелі сондай ғой
сол кісіні көрдім де жүрегім қатты ардақтікіндей дүрсілдеп жаңағындай көрдім де амандастым бірақ ол кісімен
саламатсыз ба десем ол да саламатсыз ба деді де әрі қарай кетіп қалды бірақ менің прямо ы ана москвадағы орыстарға
айтқым келді де мынау біздің қазақ мынау біздің космонавт деп прямо сондай бір көтеріңкі өте көңіл күй болды сосын менде бір мақтаныш болды
мен мысалы ол кісіге менде соткам да болды әрине уақытым да болды ол кезде жүгіріп баруыма болатын еді бірақ
мен үшін мен ешқашан мысалы өзімнің идеалдарыма өйтіп жаңағындай селфиға түсу сияқты ондай жасамайтын едім мхм
тура былтыр мысалы біздің достарымызды әріптестерімізді хабар арнасы осы өзінің маусымашар шарасына шақырды кешке қарай жанымда данияр алан болды мхм
сосын сол кешке ерке есмахан келді иә
сосын данияр келді де жаңағы ерке есмаханмен жүр суретке түсеміз суретке түсеміз деп и сосын мен де бардым жарайды деп түстім суретке
енді қанша і миллиондаған адамдар ы жазылушылары бар адаммен жарайды деп суретке түсе салдым бірақ кейін
соткамды тазалап отырдым да сол суреттті ешқайда шығарған да жоқпын тіпті селт етпестен өшіре салдым сол сурет маған ондай маңызды емес еді қажет те емес еді мхм былай қарасаң
бірақ та мен өткенде бір әлеуметтік желіден көріп қалдым біреу өзінің м суретіне аватарына ну дастарқан басында отырған бес алты адам соның ішінде мейрамбек бесбаев бар
тағы сәкен майғазиев бар және мен білмедім қайсысы жаңағы адам екенін достық ұсынған екен енді сондай да кездесіп тұрады адамдар
сонда қалай ойлайсың енді сен үшін қоғам қайраткері мысалы идеал ол қандай бұрын қандай еді қазір қандай еді
мен бағана сенің айтып отырған әңгімеңнен мен мынаны түсіндім
мысалы неден де саған тоқтар әубәкіров немесе нұрлан өнербаев сондай идеал көрінеді
өйткені ііі мен ы қазір өзімше і талдау жасап көрсем сен бұл екі тұлғаны да бұрын бала күніңнен бері білесің
олардың әндерін тыңдап ы оның ы ол туралы әңгімелер материалдар газет бетінен бұқаралық ақпарат құралдардар беттерінен болсын оқып танып біліп бала күніңнен сенің құлағыңа құйылған санаңа сіңірілген ы сондай бір белгілі ы тұлғалар олар
сондықтан олар саған ыстық саған айрықша сен көргенде оларды тебіренесің
ы бұл мүмкін мен нақты білмеймін бірақ ы ойлаймын қандай да бір бұрынғы салынған ақпаратың көрген сәтте қайтадан жаңғыру деп ойлайсың жаңғыруы шығар деп ойлаймын сонда ойлайсың ғой ностальгияға байланысты деп иә
иә өйткені идеал деген нәрсе ол бір күнде қалыптаспайды меңінше
идеал дейтін ол идеал адам мысалы ой мынау менің идеалым емес сен оны ұзақ уақыт көресің тым болмаса сыртынан білесің зерттейсің
соған ұқсайсың оның әрекеттерін бақылайсың оның жаңағы жүрген тұрғанын қысқасы ол адам сенің назарыңда болады
содан барып сен оны идеал тұтасың оның қандай да бір сенің сүйенетін қасиеттері әрекеттері болады деп ойлаймын ал
сонда сен ойласың ғой қазір мысалы бір жиырма жылдан кейін бәлкім ыыы қайрат нұртас немесе төреғали төреәліні көрген бір
қырық жастағы адамдар мхм отыз бес қырық жастағы адамдар олар да жүрегі дүрсілдеп жаңағы көрген бетте сөйтіп ііі оны сезінеді ме деп
ол үшін ыыы ол мысалы қайрат нұртас болмаса басқа қандай белгілі бір жұлдыздар олар і қандай да бір әрекетімен ынтықтыратын болмаса сүйіндіретін бір ы несі болу керек шығар деп ойлаймын
егер сен өзің сүйенбеген ыыы қысқасы жүрегіңе түспеген затқа сен ол көзді ғана қуанады жүрек әрі қарай жетпейді
жоқ енді жүректерге ы кетіп жатыр ғой енді өлеңдері мысалы біз таксиде жүргенде нені бір өткенде де сабаққа бара жатсақ бір кісі төреғали төреәлінің
музыкасын қаттырақ қойды да соны прямо қатты ұнатып айтады тыңдаңдаршы әрбір сөзінде айтылған сондай жүрекке жететін ммм дүние жазып жатыр ғой мында деген сияқты
өзіңе мысалы қазір идеал деп айтатын болса осы заманның сен үшін бір керемет тұлғасы кім ол
мысалы ыыы саясаткерлерден маған қасым жомарт тоқаев оған деген құрмет сезімін тудырады
өйткені саясат ы білім әр сөзін бақылауда әр сөзін аңдуда болады сондықтан қандай да бір жаңылысып айтып қалған сөздерін бүкіл ел талқысында болады
қазірге дейін ыыы осы адамнан бір артынан ой еді мынау еді деген бір жаман сөз ы естімеппін бірақ
ну мүмкін сен көріп қалсаң сол кісіні кездейсоқ көріп қалсаң супермаркет болсын мүмкін мхм мүмкін ұшақта бір бортта бірге келе жатырсыңдар мхм сонда қандай сезім болатын еді сенде
ы менің сезімім мүмкін болса жаңа өзім ыыы амандасқанда мен де амандасар едім мүмкін солай істер едім егер жай ғана оған деген құрметімді білдірер едім
а бұрын сен бала кезіңде кім саған идеал болатын еді жарайды сен қазір мысалы енді орта жастан астың
саған қазір соңында байқап қазір мысалы таразылап өлшеп алдың сол идеалдарыңды бала кезіңде кім еді саған идеал
енді дәл қазір бала кезімде анау еді мынау еді деп айта алмаймын меніңше бала кезде менің идеалдарым менің оқыған шығармаларымдағы кітаптарымдағы кейіпкерлер болған шығар
мхм соларға ұқсағым келген шығар солар сияқты болғым келген шығар сондықтан шығармадағы кейіпкерлерім деп айтсам болады
ал өзіңнің идеалың кім мысалы бала күніңдегі
ііі жоқ бала кезінде идеалдар көп болды ғой мысалы нұрлан өнербаев ііі маған да бала кезімнен идеал болған шығар мүмкін
жақында айтпақшы мен әлеуметтік желіден инстаграмнан сол кісіні көріп қалдым
мхм ол кісі посттар қосылыпты иә жақында
адамдары жазылған адамдары соншалықты көп емес бірақ соншалықты пәктікті байқадым да ол кісінің бойынан посттарынан
мысалы әрбір комментарий жазған адамға ол кісі жауап береді
бірақ ол кісі енді әзірге ондай хейтерлар көп емес шығар ол кісіде ондайлар жоқ ау деймін әзірге
і сосын ол кісі инстаграмда мысалы ойлайды бір видео бір минут екенін білмейді ғой деймін өйткені концерттері басталғанда міне достар ііі
осындай концертті ұсынамын дейді де сосын ол кісі шығады хабарлайды в общем бір минут енді қайырмасына дейін де жетіп үлгермейді и сөйтіп бітіп қалады
білмейді ау деймін сосын мен ы фейсбуктен бірақ ол кісіні тауып алдым фейсбуктен әйтеуір сол і көре бастадым видеоларын
бірақ бір жүрегім ауырып қалды ойлап қалдым қап мына кісі қазір инстаграмдағы адамдарды былық шылықтарды көріп қалады ау деп
неге ы өйткен себебім өйткені мен саған ы сұраған себебім неге бұрынғы қайраткерлер неге қазіргі қайраткер неге идеалдарды бөліп отырған себебім өйткені бұрындары көзқарас басқа болатын біздің идеалдарымыға
оған жақындау келу деген сияқты әңгіме айту деген өте сирек кездесетін де адамда батылдық болмайтын
ал қазір адамдарда олардың идеалдары өте жақын қолсозымды жерде мхм
олармен сөйлесу де оңай олармен пікірталастырып тіпті ұрысу да оңай
мысалы әлеуметтік желіге кіріп көрші жұлдыздардың өзіне бір жаңағындай сыпайы бір нәзіктік сезім жоқ та сен ауызыңа келген нәрсені айта аласың ммм
мысалы жалпы әлеуметтік мен өзім жеке адамдарға бір қатты сөз айта алмаймын мхм
бірақ әлеуметтік желі немесе бір ммм жазба кезінде айтау өте жеңіл себебі мен оны көрмеймін ол барлық адамдар да сондай
сондай маскасын шешіп тастайды да адамдар жаңағындай жаза береді өзінің ойындағысын мхм
сосын енді жұлдыздарда да биязылық қалмайды бұрынғыдай
мысалы бұрынғы олар да майысып жүрмейді кім біледі мүмкін бұрын біздің идеал көрген адамдарымыз егер үнемі оларға бір
адамдар хат жазып сен сондайсың оңбағансың неге мына суретіңді саласың мына көйлегіңді бес рет кидің ғой деп жазатын болса мүмкін олардың да беті ашылып мүмкін олар да айтатын ба еді
сенің шаруаң болмасын өзіңе қарап ал деген сияқты бірақ олар өйтіп айтқан жоқ олар халықпен көп ондай қарым қатынас болған жоқ мына мынандай жабайы күйде
ал қазіргі меніңше мүмкін біздің онша қатты менсінбейтін себебіміз қазіргі шоу бизнес болсын жазушы ақын болсын соларды мүмкін солардың қадірі кетіп қалғандықтан болар
енді қадірі кетті деген ұғымның өзінде ыыы егер кішкене тереңіне бойласақ мына қазақта бір сөз бар
керуен кері айналса ақсақ түйе алға шығады дейді
сондықтан ыыы кешегі енді қанша жамандағанымызбен кеңестік кезеңде жазушылардың ақындардын шығармашылық тұлғалардың адамдардың ой еңбек адамдарының беделі жоғары болды мхм
ал енді бүгін оларға деген қазір ыыы өзі әлгі басқаны күйіттеп кеткен заманда оларға салқын немқұрайлық пайда болды
сондықтан да шығар жұрттың бәрі ііі жаңағы әншілерге эстрада жұлдыздарына көбірек мән беріп солардың өмірін қызықтап кеткені
ал бірақ менің танымымда оларға қызықтап кеткендер аз мөлшерде енді білмеймін нақты бірақ шамалы белгілі бір адамдар шығар деп ойлаймын
бәрібір де өзін өзі құрметтейтін өзін өзі ііі жаңағы зиялы санайтын адам олардың өмірінен гөрі өзінің назарын пайдалы жаққа жұмсап жатыр деп ойлаймын
сондықтан жаңағы тіркелушілерінен есептеп жатырмыз ғой біз пәленбайдың пәленбай жазылушысы бар екен оқырманы бар екен деген сияқты
ал оның сыртында оған жазылмай ақ өзінің қалыпты өмірін кешіп жатқан зиялы қауым бар емес пе оны біз қалай жоққа шығарамыз
бірақ зиялы қауым болғанда бар әрине бірақ енді біз қазір өміріміздің бәрін осы интернетке әлеуметтік желіге трансформацияладық қой
егер қазір қаламгерлер болсын білмеймін енді қоғам қайраткерлері онда өзімен өзі жырақтап өмір сүріп сүретін болса енді оның қоғамдағыдай ізі қалмайды ғой ешқандай
сен қаласаң да қаламасаң да олар бәрібір шығып тұруы қажет
не і енді айтайын дегенім біз қазір өміріміз жалпы қаласақ та қаламасақ та әлеуметтік желіге келді мхм
біздің қазір сөйлесу коммуникация жасау әдістеріміз өзі тіпті формалары бәрі өзгеріп бара жатыр мхм
мен алдында да айтқан едім ғой саған мысалы мен адамдармен сөйлескім келмейді телефонмен жақсы көрмеймін адамдарға звондағанды мысалы
мен одан гөрі хабарлама жазғанды ұнатамын
ал басқа біреу адам маған звондап тұрса хабарласып тұрса телефон шалып менің бір кеңістігіме қол сұққандай сезім болады
мысалы кеше өзің де көрдің ғой ерлан ағаның бір посты бар еді мхм ііі автобусқа отыра сала тариф бітіп қалыпты интернет жоғалды
смартфонның ііі қаншама адамға тура қарап отырудан құтқарып жүргенін сонда барып түсіндім
беттеріне қарап отыру ыңғайсыз ал теріс қарап отырсаң олар сенің бетіңе қарап отырған сияқты болады да тұрады
әбден жабайы болыппын бұрын қайтуші едік өзі деп жазған
яғни адамдармен араласудан қалдық біз мхм
адамдардың бетіне қарағанша аватарына қараған жеңілірек болған шығар мүмкін мхм иә
дұрыс айтасың і бұл жердегі сен ерлан нұржанның кешегі ме әлде одан бір күн бұрынғы ма иә бірнеше күн бұрын бір постына байланысты әңгіме айтып отырсың ғой сөз сабақтап
иә оны ол постты мен де оқыдым
жалпы ерлан өзі сондай бір астармен әжуамен кекесімен ойын ыыы жеткізетін шебер сөздің шебері ғой
ыыы меніңше ы бұл жерде ол адамның ар жағындағы айтқысы келгені енді менің өзімнің талдауымша жалпы қазір бұрын ы сөйлесу
кісіара екеуара отырып әңгімелесу ы хал сұрасу жағдай сұрасу сияқты дағдылы өмір салттарынан ажырап қазір адамдар жаңағы әлеуметтік желі телефон виртуалды өмірге ііі ауысты
сондықтан оларға ы жаңағы алда жалда жаңағындай өзінің сондай бір күнделік пайдаланып жүрген өзінің жеке өмірінің яғни өзінің жеке
бірінен ажырап қалған жағдайда оларға ыыы кәдімгідей і коммуникацияға түсу адамдармен бетпе бет коммуникацияға түсу қандай да бір қолайсыз сезілетін жағдайға түсіп қалды
бұл да өмір салтының бұзылғандығы ыыы деп ойлаймын
осыған осы тура осы сөзге байланысты мен мынандай бір ыыы деректі енді оқығанымды айтқым келеді
жалпы ыыы мына ақш тың ііі питтсбург қаласында пенсильвания штатында ммм медициналық бағытында жұмыс жасайтын ііі сол бағыттағы зерртеумен аты шыққан мәшһүр ы университет бар екен питтсбург университеті
соның психолог ғалымдары ы мынандай бір қорытынды тапқан ы қорытындыға келген яғни адам і әлеуметтік желі қаншалықты тәуелді болса
оның былай қоғамнан оқшау қалуы яғни кім қаншалықты әлеуметтік желіге уақытын сарп етсе оның шынайы реалды өмірде оқшау қалуы өзін жеке ііі жалғыз сезінуі соншалықты артады екен
енді дұрыс қой мысалы әлеуметтік желіде отырған уақытында ол адамдармен коммуникация жасамайды егер күні бойы әлеуметтік желіде белсенді болса демек ол өмірінде ондай да
жоқ бірақ әлеуметтік желінің әу бастағы шыққандағы сенің коммуникацияңды арттыру жұрттармен қарым қатынасыңды дамыту ыыы жаңағы таныстарыңның мүмкін кеңейту мақсатында болды ғой иә
әу бастағы мақсаты не еді солай еді бірақ шынтуайтына келгенде
шынайы өмірде ол адамдар өзінің көбірек ы оқшау иә дұрыс айтасың өте дұрыс пікір
бірақ енді бұл құбылыстардың бәрі ы кейін білім саласы қазақстан халықтардың әл ауқаты қазір тәңір жарылқасын халықты өзінің дамып келе жатыр ғой бұрынғыдай емес
тоқсаныншы жылмен салыстырғанда қазір ііі бұдан да жаман күнде тойға барғанбыз демекші қазір одан көш ілгері
енді осы қарқын і экономикалық өсу осы дамуды біз қолдан жіберіп алмай осыны сақтайтын болсақ бұл бәрібір біздің і ұпайымызға қызмет атқарады жұмыс жасайды
сондықтан болашақта оңалады түзеледі деген ой ниет бәрібір де бар позитив тұрғыда осылай
енді әрине позитив бар ғой ы болашақта да бәрібір жақсы болады деп ойлаймын немесе біз бейімделеміз оған сондай бір позитивті нотада онда әңгімемізді аяқтайық онда
келесі подкасттарымызда қоғамның басқа да бір өзекті проблемаларын көтеріп сол туралы әңгіме жүргізетін боламыз
жақсы онда қош сау болыңыздар
қош сау болыңыздар